Moshilongo mu tuli nenge muuyuni mbu tuli. omuna onkalo yombepo. onkalo yombepo ndjono ohayi vulu nee oku lunduluka shiikolelela komimvo mu dhili yili nenge pethimbo ndi yili. Ngaashi tuna ethimbo lyomvula. Ethimbo lyomvula ihali loko ashike momukokomoko gomvula ayihe. Opena ethimbo ndyoka hayi loko. ano ngaashi nee moomwedhi dhi tuli naadhi tuuka. opo ethimbo ndyono omvula hayi loko. na oyili onga oshitopolwa shonkalo yombepo. Otuna wo natango ethimbo lyomutenya. ano pena ngaa ethimbo ndyono. esiku kehe tali shiko poomwedhi ngaa dhontumba okuna ashike omutenya. Shampa etango lya yimo. aantu oha ya kala nee ya nyanyukwa kutya iya etango lya yimo manga omutenya gwayi. Ndele sho taku shi natango omuntu owushishi nale kutya itaku vulu oku kala kuna iikogo omolwa oomwedhi dhono ye shi shi nale kutya poomwedhi mpa ihaku kala iikogo ano ohaku kala ashike omutenya. Ndele omutenya ngono ohagu eta natango omuntu tagu vulu oku ku fika kolutu. naashi to ende to lya pevi evi epyu. otali ku fike. ano natango o- omutenya oguli oshitopolwa shonkalo yombepo. tse natango otuna po wo onkalo yombepo mpono haku kala owala iikogo. okuna iikogo. omvula itayi loko. Naandyon naandyono ondili wete nee kutya olyo ethimbo limwe aantu oyendji ye hole. Oshoka kakuna omutenya gwasha. ombepo oya talala nawa Ano kapuna uupyakadhi washa. naantu ohaa kala nee ye wete ye wete kutya ethimbo ndi. ethimbo ndi lyomuzimbi. ohali ithanwa ethimbo lyomuzimbi moshiwambo ohali kala ohali ngungumaneke omadhiladhilo. uuluyi womuntu anuwa ohawu kala wuli pehala. naasho omuntu ta dhiladhila. oha dhiladhila omadhiladhilo ga yela. omadhiladhilo ga gwanapo. na kapena uupyakadhi washa. Omuntu ito pushu nenge ito pi komutenya. ngweye ito shi uutalala. Po opena wo onkalo yombepo yethimbo ndi haku kala kwa talala unene. Hayi shendjwa ngaa konkalo yawo. Ethimbo ndi haku kala kwa talala ngaashi moomwedhi dhiya dhoo may noo july. ethimbo ndyono aantu yeshishi kutya ohaku kala kwa talala. Ndele naasho omuntu yo ende ethi omutenya aguhe sho ngaa etango tali ka pita. omuntu ngono okwa zala ashike ombindja sigo ethimbo sigo etango otali yimo. Ano kokuma kwa talala ndele nolutu loye sho to lu gumu ito iyuvu. Nethimbo nee ndyono oto adha niihwa yimwe. iihwa mbi hayi tila ethimbo ndyo lyuutalala. oto adha nee omafo gayo. omafo oga sa. paife ooto ipula nee kutya oshihwa shino inaashi mena omafo nenge kashina omwenyo. ano ohashi kala sheetwa kethimbo ndyo lyuutalala. ano uutalala ethimbo ndyo aantu yamwe kaaye hole na oshili oshitopolwa shonkalo yombepo